गिरगिट कीड़े क्यों पकड़ते हैं। गिरगिट अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से कीड़े को पकड़ते हैं। गिरगिट की जीभ बहुत लंबी होती हैं। जो शरीर से कई गुना लंबी होती हैं। जीभ में चिप चिपा पदार्थ होतु है। जो कीड़े को पकड़ने में मदद करता है। जब कोई गिरगिट कीड़ा देखता है। तो अपने जीभ तुरंत बाहर फेंक देते हैं। जीभ कीड़े पे चिपक जात हैं। और गिरगिट जल्दी से अपने मुँह में खींच लेते हैं। फिर अपने रंग बदल सकते हैं। जो गिरगिट कीड़े को पकड़के कुछ आवत है। तो खुद को वही रंग में चोर होतु है। गिरगिट अपने आपको स्वतंत्र रूप में घुमा सकते हैं। उनको शिकार को ठीक-ठीक देखने में मदद करते हैं। साथ ही गिरगिट तेजी से अपनी जीभ बाहर फेंक के कीड़े को पकड़ते हैं। गिरगिट के अद्भुत तारीका से शिकार पकड़ना बहुत दिलचस्प होतु है। जो शिकार में माहिर बनावत है।